La llichibi latortogna kara x̱in tichi kara xin tichi loi rekara no mawka xo xikan be la takablo ladika ka chingo loi chna lo du beo llini lor liti kamptu chi lo chial lo runtun guajillo ne arbolito nuto lo llicha nex xnaga le xlito lor yutox lo xliti xlan llisu nisa chewaloi radio lo xwesungun gup le nediti lo ni nax to torntoni lo llichina